Fransuz madaniyati san'at, moda, gastronomiya va adabiyotda o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Parij san'at va madaniyat markazi sifatida tanilgan, bu yerda Luvr va Orsay kabi muzeylar mavjud.